د اوبو کموالی د خوړو په ساتنه کې مرسته کوي ځکه چې کله خواړه وچ وي، بکتریاوې او فنګسونه نه شي وده کولای. دا مایکرو ارګانیزمونه د نمی په شتون کې ډېرېږي او خواړه خرابيي. نو وچوالي د خواړو د خرابېدو مخه نیسي او هغوی اوږد وخت تازه ساتي. له همدې امله، وچ خواړه او مصالې ډېرې موده خوندي پاتې کېږي.